So tawi aɗa yiɗi ƴeewtaade nguleeki ɓanndu ma, ƴeewa ta ko ɓettirgel nguleeki. Mbaɗa les naafki ma, ɓitta hakke hojom gooto haa ngel dilla. So dilli ngannda wonde ngel addii jaabuwol. Ni woni ngitta, ndaara nguleeki ɓanndu ma no foti.